Raha ataon'ny pingouin mba hampiai- hahadignasany hatsiaka io, mety volovolonazy. Volovolonazy io boko tsy teradrano fô imperméable be. Dia zegny raha mampatonga azy mahadigny amin'ny hatsiaka. Avake zare miaigny mitangorongorona ake igny, mety mitangorongorona akeo magname hafanagna.